Tiisi yɛla zo'e mɛ paa. Tiisi wɔla zo'e mɛ. Tu tari to'oro, tara duurɔ, tara ta'ama, tara sinsibi, tara mu'uro. Gĩa, leemu, mɔntɔ. <hesitation> pineapple ti ba yi'ira aburebɛ, <hesitation> apple mɛŋa, guuma. Oo zo'e zo'e. Ba zo'e mɛ. <hesitation> Kinkandaa.